<noise> Gn' anay da fa sorata! Sorata am taratasy hoe izao gny laninay isan'andro <noise> satria igny <noise> gny mampazava. Mampazava gny raha vidi, mampazava gny raha hany aby. <noise>